Mpampianatra, secretaire, docteura, chauffeur, mpivarotro, infirmiera, infirmier, sage femme, pharmacien, mpamafa trano, securité, caissier, directeur, conseiller client, assistant, directeur financier, securité.